Ah mi Joodan bannin no dubi am woni jotta miɗon mari duuɓi cappan e tati ngam jotta ɗuuɓi am do mi wawan wadugo kodume mi wawan yahugo haa miyidi mi voldan be mo miyidi mi nastan hami yidi mi wurto hamiyidi